Mbóó, a̱jma̱, atsú, akho̱, witsu, majuun, juaan, migiñu, mijna̱ gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ, gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, gu̱wa̱ꞌ e̱jma̱, gu̱wa̱ꞌ e̱tso̱, gu̱wa̱ꞌ e̱kho̱, gu̱wa̱ꞌ nítsu, <noise> gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱mba̱, gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱jma̱, gu̱wa̱ꞌ nítsu e̱tso̱, <noise> mijna gu̱wa̱ꞌ, mbá skíñú, <noise> mbá skíñú e̱mba̱, mbá skíñú <hesitation> e̱jma̱, mbá skíñú e̱tso̱, mbá skíñú e̱kho̱, mbá skíñú witsu, mbá skíñú <hesitation> e̱mba̱, mbá skíñú juaan, mbá skíñú e̱jma̱, mbá skíñú migiñuu, mbá skíñú mijna gu̱wa̱ꞌ, mbá skíñú gu̱wa̱ꞌ, <noise> mbá skíñú <hesitation> gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, mbá skíñú gu̱wa̱ꞌ e̱tso̱, mbá skíñú gu̱wa̱ꞌ e̱kho̱, mbá skíñú gu̱wa̱ꞌ nítsu, mbá skíñú <hesitation> gu̱wa̱ꞌ juaan, majuun, mbá skíñú gu̱wa̱ꞌ juaan, mbá skíñú gu̱wa̱ꞌ migiñuu, mbá skíñú mijna gu̱wa̱ꞌ, mbá skíñú mijna gu̱wa̱ꞌ, <hesitation> a̱jma̱ ski̱ñú, <noise> a̱jma̱ ski̱ñú e̱mba̱, a̱jma̱ ski̱ñú e̱jma̱, a̱jma̱ ski̱ñú e̱kho̱, a̱jma̱ ski̱ñú witsu, a̱jma̱ ski̱ñú majuun, a̱jma̱ ski̱ñú juaan, a̱jma̱ ski̱ñú migiñuu, a̱jma̱ ski̱ñú mijna gu̱wa̱ꞌ, <hesitation> a̱jma̱ ski̱ñú gu̱wa̱ꞌ. A̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ e̱mba̱, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ e̱jma̱, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ, e̱tso̱, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ e̱kho̱, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ nítsu, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ majuun, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ juaan, a̱jma̱ ski̱ñú gu̱ꞌwa̱ꞌ miguiñuu, a̱jma̱ ski̱ñú mijna gu̱ꞌwa̱ꞌ, atsú skíñú, atsú skíñú mbóó, atsú skíñú e̱mba̱, atsú skíñú e̱jma̱, atsú skíñú e̱tso̱, atsú skíñú e̱kho̱, atsú skíñú witsu, atsú skíñú majuun, atsú skíñú juaan, atsú skíñú migiñuu, atsú skíñú mijna̱ gu̱wa̱ꞌ, atsú skíñú gu̱wa̱ꞌ, atsú skíñú gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, atsú skíñú gu̱wa̱ꞌ e̱jma̱, atsú skíñú gu̱wa̱ꞌ e̱tso̱, atsú skíñú gu̱wa̱ꞌ e̱kho̱, atsú skíñú gu̱wa̱ꞌ nítsu, atsú skíñú gu̱wa̱ꞌ majuun, atsú skíñú <hesitation> gu̱wa̱ꞌ migiñuu, atsú skíñú mijna gu̱wa̱ꞌ, akho̱ ski̱ñú, <noise> akho̱ ski̱ñú e̱mba̱, akho̱ ski̱ñú e̱jma̱, akho̱ ski̱ñú e̱tso̱, akho̱ ski̱ñú akho̱, akho̱ ski̱ñú witsu, akho̱ ski̱ñú majuun, akho̱ ski̱ñú juaan, akho̱ ski̱ñú migiñuu, akho̱ ski̱ñú mijna gu̱wa̱ꞌ, akho̱ <hesitation> ski̱ñú mijna̱ gu̱wa̱ꞌ. A- akho̱ ski̱ñú, akho̱ ski̱ñú gu̱wa̱ꞌ e̱mba̱, <noise> akho̱ ski̱ñú gu̱wa̱ꞌ e̱jma̱, akho̱ ski̱ñú gu̱wa̱ꞌ e̱tso̱, akho̱ ski̱ñú gu̱wa̱ꞌ <noise> e̱kho̱, akho̱ ski̱ñú gu̱wa̱ꞌ nítsu, akho̱ ski̱ñú <noise> majuun, akho̱ ski̱ñú juaan, akho̱ ski̱ñú migiñuu, akho̱ ski̱ñú mijna gu̱wa̱ꞌ, witsu skíñú, sien.